أفظل طبعاً المتاحف الفنون وال- والأشياء اللي تخلي في تعاود في التراس، وتقديم المعارض الجميلة القديمة بتعرف كيف المتاحف تقدم عروض جميلة وعروض معارض كويسة، تقدم فيها كل ال- الم- كل ال- الش- التراس القديم والحاجات الجديدة برضه.